E nɇ jää <hesitation> la kú xen nɇɇ ere käá mý guíi re käá mý guíi, como que re faa’ra e nɇɇ xen xa ñóo ‘nɇ’ xí xa kö mii dsí tü ‘ña loo nɇɇ’ júú exa re kää mý guíi ajia’ ä’ ‘my’n dsoo dxó dsín jó’ ba ‘mý’n kí ajia maa re faa’ra k ata kö í’ xa kiaa jná kí bee’ ba mý guíi xa kí eñoo ba e nɇɇ la köö país, jötu kö la ‘nɇɇ’ kúro’ e lɇna e kuíi kuxen fa’ fó’ ju nóoó nɇ, fó’ giǿǿ’ fá’ kö’, ju jmíií kié’ dsa my jï’ jötu e nɇɇ ju ñíií’ nɇ, e nɇ <hesitation> e nɇ júu, e nɇ bá nɇɇ’ e lɇ na exa la kää lla jóoó llá lⱥ.